Mmmh mu maka gaitu obu tukuba twine ebizibu tusemeriire kwikarra tukabibazaaho hamu babe baana babe mukazi n'omusaija tutakungaine tu bu tutakungaine tikiroho ngu omuntu kukungana nukwo kumaraho ekizibu ekyo nangwa

Ekitusemeriire kukora kurora twayetantara emibiri yaitu kwikara n'enunka nunka tusemeriire okunaabaga buli kaire rundi kwoga buli kaire ekindi tusemeriire n'okukozesa ebimera byaitu bya mukama yatuhaire bituyambeho ekinunko eki

Nitusobora kuyamba abantu abatarukwesobora mu kicweka kyaitu obu nitubaha engoye ntubaha n'ebyetaago ebindi ebi bakwetaagisa obumu ntusobora kubaha sente nukwo basobole okwegurra ebintu ebi bakwetaaga n'okubahabura hamu n'okubahuumuza

Abantu tibaine sente z'okubahikyaho tekinoligiya kandi abandi tibasomere na habw'eki habw'okutasoma nibalema kukozesa ebyoma byaa kalimagezi ebya tekinologiya

Asemeriire kubaho kilaasi ez'abalema nukwo n'abeegi abo aba abalema nabo batunge obukoonyezi aarr nk'obwabo abaana abatali balema nukwo nabo basobole okwingaingana naabo abatali balema bagi babe ha rulengo rumu

Tusemeriire okuswekerra akanwa kaitu obu turukuba ntweseemura rundi ntukorra habwokuba kikuru muno obu okuba oli mu bantu oli asobora kuba aine oburwaire nk'obw'enkorro rundi oburwaire obundi kakuba atasweka ha kanwa ke naamalirra nabutuliza abantu abandi

Abazaire bagumanganirwa kutunga obugabe obu baba bali n'abaana baabo habwokuba abamu batiina kuswara rundi kuhemuka kandi eki nibasobora kukimaraho okutunga obumanzi kuleka kuteetiinirra n'okusobora kuha abaana baabo obwire bakabafoora banywani baabo bakabasaaga hamu nabo nukwo bakaleka kubatiina

Ebitongole ebitali bya gavumenti mu kicweka kyange bikoraho kusorooza abantu bakabeegesa bakabamanyisa nkooku emirimo endi n'endi ekukorwa n'okubahangahangaho nk'oku esobora kukorwa na nk'oku ekutahya nukwo kikazooka ngu omuntu yayega nkooku araakora akeebaisaaho

Abaisiki nabo baine kugenda mu masomero nk'abaana abandi rundi nk'aboojo habwokuba abaisiki nabo baine obugabe bw'okusoma kandi baine n'obugabe bw'okukora ebintu ebindi nk'abaana aboojo

Tweswekerra akanwa obu tuba ntukorra ntweseemura nukwo tuleke okujanjaaza oburwaire mu bantu abandi aboomeezi abatarwaire

Obunaku butwaize kubi eby'enyegesa omu maiso habwokuba abantu abakukira obwingi tibaine sente ez'okuhererra abaana baabo zikabahikya mu masomero obundi amatendekero ag'amaani

Ebikoosi ebibi nibisobora okusiisa okwega kw'omwana habwokuba omwana obu arukwega ebikoosi ebibi abandi nibatwalirirwa nibahaburwa kubi abandi nibamalirra barugire n'omu masomero abandi nibeega n'emize embi ey'okunywa enjaahi n'okukozesa ebintu ebindi ebitokooza-bwongo

Omu bwire bw'enjura abantu abandi batangatangana obulemeezi obutali bumu na bumu na muno muno nk'abalimi ebyokulya byabo ebindi bisiisikararra omu misiri enjura obu eba nyingi muno obundi n'ebitungwa by'abantu nk'ebisoro nabyo bifa

Ntakabyamire mbanza nyoga kurungi nyeteekaniza mba mwecumi kandi obu nyine kuba mmazire kuhiisa ekyarwebagyo ndya obu mmara kulya mpuumuraho aah ndora amakuru mba mbazaaho n'abaana bange n'abantu abanyakuroho muka kandi eki kinkoonyera kurora ngu ebyokulya byakora kurungi mu mubiri ntakabyamire hanyuma nsaba mmara kusaba mbyama

Omu buswere bw'omusaija n'omukazi omu Uganda eky'okubanza oburungi bwakyo numwikara hamu numuzaara abaana numucumbirangano akookulya numuhuumuzangana mu kaire k'enaku baitu obulemeezi obu mukutangatangana nukwo kusanga ngu obuheereza obu mwakubaire nimutunga timubuhikirweko kurungi rundi mu kaire mukabonabona

Kakuba banywani bange banyohya kukora ebintu ebibi ningenda kubanza kwikarra nketeekerezaaho kandi nkakora encwamu enyakuhikire habwokuba ebintu ebibi mbisobora kumalirra bindeetiire ekizibu

Kintu kikuru okuganyira omunywani owaakuba akusobiize habwokuba nikireeta obusinge n'eteeka kandi nkigarra engonzi

Nyowe obu mpurra amasu obundi nyihayo ekitabu kyange ekya Quran ntandika kusoma obundi nteekaho tiivi ntandika kurora obuzaano bwange

Mu kicweka kyange abakazi nibasobora kukora emirimo nk'ey'okucumba kulimirra amaka obwecumi n'okulinda amaka n'ebitungwa bya ha zigati niyo emirimo egyo abakazi nibagikora kurungi n'omutima gumu kandi tekubacwa

Abantu ntusobora kubatamu ekitiinisa obu ntubaha ekitiinisa nitubaramukya kurungi ntuhuliiriza ebi ebihanuuro byabo kandi ntubagarukamu kurungi obu bakuba batukagwize kandi nituha ebintu byabo ekitiinisa ntubirinda kurungi obu ntuba ntubooleka ntubaha ekitiinisa ekirungi

Ebyokulya ebi nkira kugonza nyikarra hamu nteekaana mbiteekaniza ndora ngu nabicumba nateekamu ekirungo ekisemeriire baitu ekitali ky'obu kiso kuleetera obuzibu obwomeezi bwange nteekaana nyikarra ndya

Ekyanyenkya nyowe eki nkira kulya nkira kucumba obusera bw'oburo burumu n'amata obundi ndiiraho na capati obundi ndiiraho ebyokulya ebiba biraireyo omu ka

Kintu kikuru kwogya engoye zaitu nukwo twetantale endwaire eziso kuleetwa oburofu oburuga mu ngoye ezi eziiragwire n'okwetantara kununka

Abantu b'omu Uganda nibasobora kutanga oburwaire bwa siliimu kuraranga mu kuraba mu kwegesa abantu na muno muno ensinganto okubooleka obuzibu obunyakuli mu muntu okukwatwa akahuka ka siliimu

Ediini zireesere emiringo y'abantu kujwara mu kwehunda kwebundaaza n'okujwara kurungi kukuhaisa ekitiinisa rundi kukuleetaaho ekicumbi mu bantu abanyadiini rundi abantu abakuru nk'omu myaka rundi mu bitiinisa

Eby'enyegesa y'eby'emikono na muno muno mu ihanga lyaitu Uganda bikozere omulimo gw'amaani muno muno nambere okusanga ngu emirimo hati tekyakanya ey'omu ofiisi abaana abarukukira obwingi beenyigiire mu by'enyegesa eby'emirimo y'engaro kandi nibakora sente zaabo

Nitusobora kulinda obusinge mu kicweka kyaitu tutahuumirangaine nk'oku tatandika kuleetaho enkulita n'enkungani mu nsonga ze z'amabanga n'amataka buli omu kwetanira mu kintu ekye n'okwehanuuzaaho n'okulinda omukago n'omuganjano hali banywani baitu

Ebirungi ebiri mu kusoma mu kicweka kyange abantu nibaha abantu obujunaanizibwa abarukuliriza kandi abarukukora emirimo ey'amaani eyeekuleeta enkurakurana mu ihanga lya Uganda

Omukazi owaarukwonkya kurora yatunga amata agarukumara omu mabeere ge asemeriire kulya ebyokulya nka ebitooke enswiga doodo ebihimba orugabu obusera bw'oburo hamu n'ebindi

Kintu kikuru abakazi n'abasaija okwekebeza akahuka ka siliimu nukwe bamanye obwomeezi bwabo nk'oku bwemeriire kandi obu baraasanga bba bataine kahuka ako basobole kwerinda kandi obu baraasanga bakaine batandike bamire emibazi nk'oku abasaho baraabaragira

Amasomero gasemeriire kwikiriza abaana boona kwija mu masomero abalema n'abataine bulema kandi boona basemeriire kuheebwa eby'enyegesa ebirukwingana atali kusoroora

Ebyokulya ebi ndya ebimu mbirima mu musiri gwange kandi ebindi mbigura mu butale n'omu maduuka

Okutema emiti omu Uganda kwongereriize empinduka y'obwire n'okusangira omusana omwingi kandi ogu kwija gukamara akaire kaingi kandi n'ebimera nibyongera okufa

Omwebembezi aine kuhuliiriza abantu be nukwe asobole kwetegereza kurungi ebyetaago byabo n'ebihanuuro byabo kandi asobole kubakoonyera mu bizibu ebinya ebi baine hanyuma y'okubihuliiriza kurungi

Kintu ky'omugaso muno okugema abaana habwokuba endwaire ezitali zimu na zimu ezikukira ezitukukira kugemwa mu irwarro nkyetegerezebwa ngu endwaire ezo nziba zitaine mibazi kakuba omwana amara kukwatwa oburwaire obutali bumu na bumu kakuba aba atagemerwe ha buto bwe

Ngonza muno kuzina obuzina bwange obw'ediini n'okuhulirriza music eya ha rreediyo

Kovidi ekatalibaniza muno eby'enyegesa obu abaana bakalema kutemba mu bitebe ebindi rundi bakakeerererwa kutemba mu bitebe ebindi

Engeso y'okutamu abantu ekitiinisa neesobora kwegesebwa ensinganto omu masomero hamu n'omu maka gaitu obu nitu nituraba ha ha ha tiivi nituraba ha marrediyo kandi n'okubagambirra itwe itwenka omugaso n'ebirungi ebinyakuli mu kuha abantu ekitiinisa

Kwikara n'obwomeezi oburungi noosemerra kulya emi emikubi eyeerukwiragura kulya ebijuma hanyuma n'okulya emikubi oine kulya ebyokulya ebirukuha amaani

Eby'enyegesa bireeteriize abantu kutuga kwetegereza n'okumanya kuteetiinirra kandi n'okutunga emirimo obu nibaheereza ihanga lya Uganda obuheereza oburungi nibeegesa abantu nibajanjaba abantu kandi nibalinda obusinge mu ihanga

Okulima omwani mu kiikaro ky'owaitu abantu basoboire kulima kandi bakatunga omwani baihiremu sente kandi bakurakuranize amaka gaabo

Omur omulingo ogurukukirayo kuyamba omuntu weena owaine obujune nukwo kumuhuumuza n'okuba hamu nawe kumuha obwire n'okumuhuliriza

Kintu kikuru kwega ha buhangwa obw'ama obw'amahanga agandi nukwe tusobole kuhangana ekitiinisa okutajumangana kandi n'okwega enyetwaza y'ebiikaro ebindi nk'oku eba nukwo tuhengana ekitiinisa

Ebitebe by'abakozi-kweteerana hamu n'eby'abalimi bireesere emirimo mu bantu abantu basoboire kutunga emirimo batungire sente nibasobora kwekurakuraniza emirimo yabo nabo kwega kweyahurra akasente akabarabayamba mu bwire obw'omu maiso

Kintu kikuru kugirra bagenzi baitu embabazi kuba nikireeta obusinge n'eteeka omu maka gaitu kandi nikireeta engonzi n'enkurakurana mu bantu

Amaizi amarungi ngatunga kuruga ha taapu kandi agandi ngatunga kuruga ha miriikondo

Kumara ebizibu hagati tutakungaine tusemeriire kwikarra tukahanurra hamu kandi tukabaza hamu tukeetegerezangana ensonga kandi tukatunga n'okuganyirangana ha mbere ebizibu bikuba biri

Ebirungi ebiri mu kusoma mu kicweka ky'owaitu nukwo kusoma okahika mu matendekero amakooto tukatunga emirimo tukakora sente tukeekurakuraniza mu kicweka ky'owaitu

Obulemeezi bw'abakazi hamu n'abasaiki obu barukutangatangana omu kicweka ky'owaitu nukwo kutangatangana abasaija abatarukufaaho kandi bakabonabonesa nibabateera kandi tibakubaha ebyetaago ebisemeriire

Kovidi ekatabangura bbiizinesi entaito mu Uganda obu abantu baalemerwe kutunga sente bakagura kandi bakalima n'okusuubura

Abantu ab'omu kicweka kyange bakora emirimo nk'okulima kutunda amaduuka kugenda mu butale kusuubura kutunda emigaate nukwo batunga sente

Kintu kikuru muno abasaija n'abakazi okwekebeza akahuka ka siliimu nukwo beemanye obwomeezi bwabo kandi baleme kujanjaaza akahuka ka siliimu

Omwebembezi omurungi aine kuba aine engeso n'okuba kyokurorraaho ha bantu abandi kubatamu ekitiinisa n'okubahuliiriza

Kintu kikuru kwekebeza akahuka ka siliimu nukwo oikale noomanya obwomeezi bwawe nkooku bwemeriire obu oraaba orwaire ogende otunge emibazi yaawe mu bwire kandi obu oraaba otarwaire oyetantarre kimu otatunga akahuka ako

Eeh mu nteekereza yange ninsagika ensonga y'abaana b'obwisiki y'okugya omu isomero habwokuba abo abaana ab'obwisiki nubo baija kuba bantu ab'omugaso kandi abazaire ab'omugaso mu bwire bw'omu maiso

Kwetaba mu bikoosi ebibi mu kicweka kyange niharugamu engeso ezibi nk'okunywa enjaahi kunywa amarwa mairungi kurwana n'okutaha bantu ekitiinisa niharugamu n'obusuma

Obulemeezi obu orukurugirra omu kwetaba omu bikoosi ebibi omu kicweka ky'owaitu mukusanga abaana baayetaba mu busiihani baatunga oburwaire abamu baafooka basuma n'abamu

Ekyanyenkya nkira kunywa caayi rundi obusera ndiisa obuhora obuba burairemu obuhoro nubwo nk'ebyokulya ebitooke muhogo rundi ekitakuli rundi ekinyonga

Nitusobora kwetantara emibiri yaitu kununka nunka obu nutwo twikara nitwooga buli kiro kandi nitujwara engoye ezoogere kurungi ezigoroire

Nzoogya nzigorra mmara nzikuba kurungi nzaahura mu sanduuko nyina ha y'engoye ei ntakutamu kintu kindi kyona

Abeebembezi b'amadiini basoboire okwegesa ekigambo kya Ruhanga n'okwegesaaho ha ngonzi n'okuleeta obumu mu kicweka ky'owaitu